<hesitation> Ùnibíì, úni há ɖìi ùwà lɔ̀ɔluale. Úni sú bìà ba fínɛ múùkpáɖèe. Bìà ba fínɛ múùkpáɖèe gbàa. Kàyi èɖe si ùnibí ɛnɛ́ɛ̀, ú fía ni ínɛ̀ àámi èle màaké éyi nyo, ú fía iku wèe màake ziínɛ lɔ lèe ɔkuwèe igbɔ u na nù ugúnú kàyi níìkleŋèà zìi ínɛ lɔ lèe awu, ú nà nyréwu ni ké bú ínɛ lɔ fàà. Úni súù únibíì ú ɖi úwá màafè ilɔ̀ lèe e nyo, úni fía iku wèe. Úni súù, u ne kè iku ani bù nɔà ni ù báni. Úni súù bìà ba fínɛ. Ùŋò. Kayi bìà bù nyo ánɔ̀ku ɛnɛ́ɛ̀. Ú nà zá yawɛ elí. Kele àni kayi òɖo ɖuà káèè ò ígbɔ mòɖèé ká bù nɔ ni bùtè bì mìnyè kpukpunu po ùniì kàɖi èé bi mìnyè kpukpunu poà, ú nà yili nyu kpà. Ù finɛwɛ sú. Kàyi èé bi mìnyè kpukpunu poà ú nà yili nyu kpá. Ú ni súù únibi ká bìà bù ɖi bùwá màaké bu fínɛúŋò náka nàka nàka nàka, ú Sú. kàɖi òó bunyòo <hesitation> ni ùnibi, kayi é né siàgba. Kíni kò. Kayi è sià gbàa àlɔ kele nyòo ànàá fo wùà kása úni náka nàáa fè mì nɔ̀ɔ́kpɔ́ lèeè. Á nàá ɖùà nyo kasa úni náka nàáa kɛ̀so nɔ́ɔ̀kpɔ lèeè. Kayi ìgbè èé fe kɔà, tè úni náka nàa kɛ fèfi nɔ́ɔ̀kpɔ̀ lèe elí ɛdɖi ùnibí úni sú ùnibi káà bìà ba finɛ múùkpàɖèe náka náka. Káyi u na ya ùŋò ká si. Ùnibí ɖìi ùwá màa na ya ùnò si. Kayi o no nyro ɛ́bɛ̀jɛ ùwá ɛnɛ́ɛ kàyi ù gagla mù wɛ̀ ètè ú nà aaŋkati. Yá ùfía ni òó do náa poéyi, òó ɖo náa bàni ikle éyi. Sú kàyi ù gagla mù wɛ̀ ètè ú nà áŋkati ú sú ni ùnibi fínɛúŋò náka nàka nàka nàka.